हमने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे पालतू जानवरों के साथ समय बितायो है। इतने सारे हैं कि हम उन्हें सूचिबद्ध कर रहे हैं। जैसे कि कुत्ता हो गयो बिल्ली हो गई भैंस हो गई गाय हो गई हाथी हो गयो। घोड़ा हो गयो और भी बहुत सारे जानवर हैं जैसे बकरी हो गई खरगोश हो गयो। इतने सारे जानवर हमने पाले हैं। इनकी सेवा करी है इन्हें खाना खिलाया है। और इनके स्वभाव भी बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग स्वभाव में सहज होते हैं जैसे गाय और भैंस हो गई। जे दूध देत ही और इनके जो बच्चे होते हैं वे बहुत ही प्यारे होत हैं। इनके साथ समय भी बहुत ज्यादा बितायो जा सकत है। और हमने तो इनके साथ बहुताई ज्यादा समय बितायो है। इनके साथ समय बितायो में मन को संतुष्टि मिलत ही और अच्छी अनुभूति होत ही। बहुत ज्यादा अच्छी अनुभूति के साथ-साथ एक नए विचारों का उद्गम होता है। ताकि इससे आदमी की मानसिक स्थिति भी बढ़िया रहत ही तनाव से दूर। जानवरों के बीच एक शांति और सुकून का माहौल को अनुभव होत है।